Së la mar a cuata tüta la tera, le persun-e a pövu pa vi-i vivi e perché la tera a serv për cültivé le verdüre, la früta, për enlevé le bestie e cuindi ën pö pa, ën pöl pa vivi mach cun la mar